په تنور او داش دواړو کې اور بلیګي تر څو چې هغه ګرم راشي، کله چې هغه ګرم شي نو د هغې څخه د ډوډۍ په پخولو کې او یا هم د نور خوړو په پخولو کې استفاده کیګي، د بیلګې په ډول موږ کولای شو چې په هغې کې خواړه دم دپاره کیږدو او په کراره او ورو ورو هغه پاخه شي او یا هم د هغې، کله چې هغه باندې اور بل وي د هغې په لمبه باندې هم موږ کولای شو چې خواړه پاخه کړو، بیا وروسته په هغې باندې کولای شو چې ډوډۍ هم پخه کړو.